gott kvöld og velkomin í Kastljós Meirihluti atvinnuveganefndar Alþingis lagði í gær fram tillögu um breytt veiðigjöld fyrir næsta fiskveiðiár sem gera ráð fyrir að veiðigjöld lækki um rúma tvo milljarða króna frá því sem fyrri áætlanir gerðu ráð fyrir

á einstaka tegundir lækka talsvert til dæmis lækkar veiðigjald á þorskkíló um tuttugu og átta prósent rétt eins og að afsláttur til útgerða sem greiða lægri en þrjátíu milljónir á ári er hækkaður meirihlutinn segir lækkunina nauðsynlega vegna versnandi afkomu útgerðarinnar en því er

minnihlutinn ekki sammála Lilja Rafney Magnúsdóttir formaður atvinnuveganefndar og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir

byrja á þér Þorgerður umræðan í þinginu í dag hefur

óvanalegt við

að mál komi inn á síðustu stundu og undir það hafa menn svo sem alveg tekið en svona efnislega um þessa lækkun og hvernig

algjörlega óþarfi já algjörlega eins og staðan er núna er þetta veruleg breyting það er verið að lækka veiðigjöld

samráð hafi verið haft og það er kannski

varðandi ríkisstjórnina almennt séð ekki bara í dagskrá þingsins heldur líka í ákveðnum málum

er ekki verið að hafa samráð ekki verið að ná þessari nauðsynlegu sátt sem við þurfum að ná um atvinnugreinina ég hélt hreint út sagt

ráðherra og þetta mál var tekið fyrir í nefndinni var kannski pínulítið blaut á bak við eyrun að það væri af því við þurfum að taka veiðigjöldin út lögin

stóra málinu átökum hvort það eigi að lækka veiðigjöld eða ekki til haustsins en myndum bjarga veiðigjöldunum út þetta ár það er ekki gert það er

ekki á óvart að þetta frumvarp var ekki komið fyrir kosningar núna fyrir sveitastjórnarkosningar en þetta mál er náttúrulega knúið

áfram af ríkisstjórninni undir forystu Vinstri grænna það er ekki ráðherra sem kemur með þetta heldur Vinstri hreyfingin grænt framboð sem ýtir þessu máli áfram í nefndinni það er engin skýrsla til

fram á það að útgerðin sé í jafn miklum erfiðleikum eins og raun ber vitni auðvitað er það eins og alltaf en þessi

þessi sérfræðinganefnd já hún

að reikna út hún reiknar bara út hún eiginlega fer eftir

ákvörðun hverju sinni ráðherra biður hana að reikna út þetta eða hitt og í bréfi ráðherra til veiðigjaldsnefndarinnar þá

að reikna út eitthvað

þannig það er alveg skýrt og það

kom fram í samtölum mínum við meirihlutann að

ætlunin að lækka útgjöld hjá útgerðinni að fara núna korteri fyrir fyrir fyrir þingslit að reyna að lauma risamáli þetta er ekki smámál eins og það var kynnt í byrjun þetta er risamál þetta er prinsippmál og það er verið að taka sérhagsmuni framar almannahagsmunum í þessu máli Lilja Rafney það er

til að byrja með það getur

tilviljun að þetta mál dúkki upp núna nokkrum dögum eftir kosningar og

algjörlega á lokametrunum sko jafnvel þó maður gefi ykkur það að það hafi gengið illa að vinna málið og þess vegna hafið

er ekki

segja að ég hefði gjarnan vilja sjá þetta mál koma fyrr inn á þingið í mars apríl hefði verið

ber ábyrgð á að það gerist ekki en ég vil segja það að Þorgerður Katrín er nú aldeilis ekki blaut bak við eyrun í þessu máli hún var sjávarútvegsráðherra á síðasta ári hún og þáverandi formaður atvinnuveganefndar óskuðu eftir skýrslugerð frá Deloitte um afkomu útgerðarinnar og hvort ekki væri hægt að að miða veiðigjöld við rauntíma að upplýsingar um afkomu greinarinnar væru nær í tíma ekki tveggja ára gamlar þriggja ára

gamlar upplýsingar síðan kemur skýrsla Deloitte

endurskoðuð aftur í mars á þessu ári þar sem sýnir að afkoma greinarinnar hefur versnað mjög mikið og hagur veiði og

það einnig síðan fer ráðherra fram á það við veiðigjaldanefnd að skoða með sínu reiknilíkani

rannsóknum eins og þeir byggja á hver afkoma greinarinnar er núna þetta ár ekki fyrir þetta ár þá kom það fram ef hún er gerð núna fyrir þetta ár þá hefðu veiðigjöldin verið sjö komma tvö milljarðar þá leið að bæði útgerðin og ríkið myndi taka á sig

að afkoman hefði versnað og setjum veiðigjöldin í átta komma þrjá milljarða sem er á pari við veiðigjöldin voru á síðasta ári átta komma fjórir milljarðar en það er eitt í þessu Lilja af því þið leggið svolítið mikla áherslu á að þið séuð að fara bil byggja og

og þeir segja að gróflega

reiknað megi telja að tuttugu stærstu útgerðir landsins fái um sjötíu prósent lækkunarinnar eða hátt í tvo milljarða í sinn hlut er ekki í raun verið að er þetta ekki svolítið kjarni málsins þið þið reynið að klæða þetta í þann búning að þið séuð að koma til móts við litlar og meðalstórar útgerðir en stóru útgerðirnar eru að fá megnið af þessu það segir sig auðvitað sjálft að

stórútgerð í landinu er með

og yfir áttatíu prósent af aflaheimildum á sinni könnu tuttugu og átta stærstu útgerðirnar fá ekki þessa sérstöku afslætti sem við setjum þarna inní fyrir litlar og meðalstórar útgerðir sem eingöngu þær útgerðir sem eru með minna en þrjátíu milljóna veiðigjöld fá

þessum mörgu útgerðum sem vítt og breitt um landið eru

og halda uppi atvinnu í byggðarlögum vítt og breitt um landið

samþjöppun í greininni dettur í hug að selja burtu kvótann Lilja og því hlýtur maður að velta fyrir sér maður sér í dag

verið að birta lista yfir fjörutíu

þá tekjuhæstu í samfélaginu meirihlutinn af þessu fólki er fólk sem ég ætla bara að leyfa mér að segja

á auðlindina í hafinu og er að taka jú er að borga

einhvern skatt af því eðlilega þið gerið þetta sama dag og segið að þeim gangi svo illa ég er bara mjög ánægð með það að þessir aðilar séu þá að borga alvöru skatta ég er bara mjög ánægð með það alvöru skatta þeir eru bara að borga skatta

góðar tekjur við viljum það Vinstri græn

ætlið ekkert að gera það stefna Vinstri grænna er það að hafa almennt veiðigjald líta sérstaklega til þessara litlu og meðalstóru eins og við erum að gera núna með auknum afslætti og við munum þróa það áfram að afkomutengja

veiðigjöldin eins og ég sagði ef afkomutenging veiðigjalda eins og Þorgerður sjálf fyrir í fyrra yrði í rauntíma þá yrðu veiðigjöldin í ár sjö komma tvö milljarðar en við setjum það á átta komma þrjá ég þarf núna fá að spyrja Þorgerði og ég mótmæli því harðlega

að lækka veiðigjöld um þrjá milljarða í fjármálaáætlun

um sjö milljarða á ári og í fjárlögum síðasta árs var talað um áætlun upp á tíu milljarða svo ef við drögum átta komma þrjú frá tíu þá er það eitt komma sjö milljarður ef þið væruð ekkert að krukka í þetta þá væru þetta um það bil ellefu milljarðar

að fara með þetta niður í átta komma átta komma tvö sem eru í kringum þrír milljarðar það sem er alvarlegt í þessu er nákvæmlega það sem þú sagðir það eru allir ég held það séu allir sammála um það að

vilja hjálpa litlum og meðalstórum útgerðum sem raunverulega hafa ég hefði einmitt ég hefði framlengt þennan tíma ég hefði nýtt tímann sem er núna ég hefði meðal annars farið í það að fá alla að borðinu til

reyna að ræða ræða útfærslu á veiðigjöldum

auðlindagjaldi ég setti meðal

það nefnilega mistókst ekki það var bara einn flokkur sem vildi ekki taka málið áfram ég skipaði

þverpólítíska nefnd til að fá alla að borðinu ekki bara stóru flokkana heldur alla flokka að borðinu til að ná sátt um þessa mikilvægu atvinnugrein í rauninni var var þetta tilraun og það var einn flokkur Sjálfstæðisflokkurinn sem sem var ekki til

í að reyna að ná þessari sátt endilega en það er alveg hægt og það er nauðsynlegt fyrir okkur að átta okkur á

því að skilaboðin núna korteri fyrir fyrir þinglok það er stutt síðan ríkisstjórnin

að uppfæra vaxtabætur barnabætur en korteri fyrir þinglok er ríkisstjórnin undir forystu Vinstri grænna tilbúin til að lækka veiðigjöld á útgerðina stórútgerðina ekki síst allt að áttatíu prósent

meira að segja útgerðir sem hafa ekki í fimm ár borgað veiðigjöld út

farið í það að greina með

það eru allir að segja núna að þetta sýni rosalega slæma afkomu það er ekki þannig það er nefnilega málið að hún sýnir ekki slælega afkomu lítilla og

hún sýnir þokkalega afkomu sumra mjög góða afkomu sumra það góða að það eru menn að ganga út úr greininni með tuttugu og tvo milljarða og síðan er hún að við lítil og meðalstór fyrirtæki erum við að taka eftir samþjöppun því þessi fyrirtæki geta ekki beðið endalaust eftir einhverri endurákvörðun á veiðigjaldi miðað við

afkomuna í dag en spyrja þig því það hefur oft verið rætt

ég veit að þetta er ekki stóra málið í þessu öllu þú átt hlut í lítilli

þú og maðurinn þinn eigið litla útgerð á Suðureyri eruð á strandveiðum þið borguðuð einhvern

rúman hundrað þúsund kall í veiðigjöld á síðasta ári þetta mun væntanlega skila sér í þinn vasa og þá erum við kannski að tala um fimmþúsund kalla eða eitthvað engu að síður er er þetta ekki

óheppilegt að þú sért í þessari stöðu nei ég hefði ekki nokkrar áhyggjur af þessu og tel mig ekki vera vanhæfa þó ég eigi litla þrjátíu

nei þriggja tonna trillu sem er þrjátíu ára gömul og er eingöngu á strandveiðum mér finnst það ekki

neitt við má ég aðeins koma inn í þetta mér finnst þetta mál svo risastórt ég vil ekki vera að blanda þessu inn í það sem skiptir mestu máli það sem skiptir mestu máli í þessu máli er náttúrulega

reyna að hjálpa landsbyggðinni og reyna að hjálpa litlum og meðalstórum fyrirtækjum á landsbyggðinni þá ráðumst við að rótum vandans og það er krónan það sem hjálpar fyrirtækjum á landsbyggðinni best er stöðugt gengi og lágir vextir

fyrir því heldur en þess vegna erum við í Viðreisn

um þessa þætti við þurfum að innkalla sanngjörn auðlindagjöld og það gerum við með því helst með því að finna markaðsleiðina og fara markaðsleiðina

því markaðurinn er besta leiðin og besta tækið til að ákvarða verðið ekki standa í svona skaki eins og er núna korteri fyrir fyrir þinglok við eigum bara að gera þetta almennilega og þið eruð ekki að gera það núna ef við förum markaðsleiðina hygla sérhagsmunum ef við

það er ekkert öðruvísi ef við förum markaðsleiðina Þorgerður þá verður

þið viljið líta Vinstri græn til Færeyinga eigum

að gera það byrjum á því þar eru tveir stórir aðilar sem hafa allan hólminn og kvótann ertu að segja að snúi baki við því sem Færeyingar eru að gera þið sem hafið einmitt réttilega og ég ætla að hrósa ykkur fyrir það að þið hafið verið að horfa til Færeyja sem er að að prófa sig áfram

erum ekki

vansa fyrir ríkisstjórnina þetta er til skammar hvernig hún er að setja þetta inn troða þessu inn í kokið á þinginu á síðustu dögum og enn og aftur er verið að taka

í rauntíma gerum þetta almennilega frestum bara málinu til haustsins og þá er hægt að laga

slaufa þessu við erum

komin framyfir tímann og svona mér finnst eins og ég hafi heyrt margt af þessu áður